اللغات الأم لوالدتي، وأجدادى هي اللغة العربية بالطبيعة العربية الفصحى، والا اللغة <hesitation> التونسية بالطبيعة <hesitation> نحكي -تو- تونسي يعني عادي نحكي مع والدتي، ولا أجدادى يحكيو <hesitation> تونسي يعني اللغة العربية هذيك.